Aloa primma beseugna fâ unna lista. Primma se fa unna lista de de cöse che ti ghe veu mette inta valixe, coscì no ti te sbagli. Quande ti ghe l'æ tutte davanti belle desteise in sciô letto, ti piggi a valixe e ti comensi à mette sotta e cöse che se peuan sciaccâ e de d'ato quelle che saieiva megio de no. Esempio: scarpe, scappin, röba pe lavâse, tutte cöse che no patiscian ninte, ti ê metti de sotta, dapeu ti ghe metti e braghe cegæ, e camixe, i giachê e via coscì.